<hesitation> kelelawar ore' si kite paniki. mangase ore' su <hesitation> mali' te mangase lomompu' ore' <hesitation> wawulow te mangase <hesitation> malolo' ore' mali' te paniki te mari' mangase <hesitation> one <hesitation> mungke manilokan mangase te paniki te mali' tumang mangase one dumompu <hesitation> tele tikus ore' sikite <hesitation> tikus disikite kawok te <hesitation> mangase re', jadi sikite ore' tikus ore' kawok, kawok <hesitation> mangase te limu lumompu su <hesitation> mali' <hesitation> mangase te' manilowkan <hesitation> kawisarang mangase <hesitation> mali te apatukan mangase kan su waley kan su onesu meja te kan mangase uhhh taluwas kawisarang te kawok te, haa ore sikite te malalumban taluas malalumban, ore' <hesitation> <hesitation> kinan te ole kawok te ore' tu onesu wawo meja <hesitation> teikami <hesitation> munduparacun ore' si mangase <hesitation> te jadi kite one racun makututu kawok te taluas onesu walingkite mangse ore' sikite su pangu te one su salak mangase kuman salak te taluas kawisarang mangase kalumban tikami te kawok te ore' sikami.